Siz ikkalangiz birgalikda juda baxtli bo'lganga o'xshaysiz. Chunki, sizlarni tashqaridan ko'rib hamma havas qiladi. Baxtli deya! Qiziqarli! Hayotlaringiz judayam qiziqarli tuyiladi. Balki o'zlaringizni shunday baxtli ko'rsatarsiz yoki ichki tarafdan undaymasdir. Lekin nima bo'lganda ham barbir bir-biringizga mossiz.